weelbarow ni don mari taya gotel don mari kodde didi don mari jongo didi moo woodi daarow haa caka mei jee hede a hoosata kare so awaawan a hoosa kare dhuddhum hander mei sai a jogha jode mei toh a don tella haa leddi weelbaro don dilla a hoosan kare dhuddhum a nanta teddu dhum tunda naa hoore ma a waati mei ko haa bawoo ma so a dillan sosai sai toh a dilli a somi sai a soota a darni waawan daara be kodde mum sai a dinghan tallikgho